Nti saminaa nso, yɛ adeɛ a ɔboa tim ma yɛ yɛyi fii. Saminaa wɔ hɔ yi, yɛde si nnoɔma ma ani te kama ma mu yɛ hwam. Yɛtim sane so de dware. Yɛwɔ saminaa ahodoɔ bi wɔ hɔ so a yɛpɛ sɛ yɛpepa fam anaasɛ yɛtwitwi baabi a hɔ ayɛ fii a, yɛtim de yɛ ma ne yɛ kamakama.